Pus kiau lanu nda xiljiañ nik reje dagujun porque biu kuiji mas chjijiñ muu chjijiñ ke es biu raton o mje nep mu la nkje asta gtsjeedat eske deru kujedet dagujun porque mas liiap y mas pajau cuando ru karadat nip anjuu y kjuende mjau alejen dagujun pus porque maju kujudat ambiayit porque gua aujilit y nisiquiera njuu cuando ane ni biu ki maai y kjuende el me skampu muu para maau y nandat y ya biu kuaju areje dagujun para nnandat asta kujende kujadat mismo xiljiañyit nandat pero bi nak mas nuun es bi xinquiadat kiyet porque como gua ki kiyet nisiquiera njuu pak kuajo areje y cuando ya damao esporque ya ma nang cuando ya nan kuecara ama pajo mas pak lii y kjende kia nanu cuando gua kiau ki tinkyi nda ki ni biu ki lechusa cuando gua. Lchian ki nkyi con te tsu kue mas nte es njo color cafe con dnua y dampu ikiau net cuando kliechx y pus ya cuando klichx y kiñuu kiau neet es que es nda xiljiañ o xian nmaai nek kuaju areje dagujun para nnaj nep kuaju luat nang y kujende alejen dagujun pus porque cuando es gua xñiu nip tsjau lai mbiayat, porque gua mpa y kuando ya dagujun ya nip tsjau mpa si no ue kampian y ya nibiu laui ama kuajau lauadat xiñkiaudat u nep dimit lankiji ast gutsjedatnjuande mjau ntañ areje kuajau dagujunporque mas lankijidat ke kuandu gaxñiu kun guaxiñkiu ama lejendat ni pik taliaung nibiu katsau para ya ma nalejendat tsjau dagujun ya nomas si kamiang nnu numas kalejent kun ama ya lai kampiujun lixat y ya kañu nda net kiau.